आयरलैंड म मानव उपस्थिति के पहिली साक्ष्य लगभग चौतीस हजार साल पहिली के हावय, अउ आगू के खोज म होमो सेपियंस के उपस्थिति लगभग दस हजार पांच सौ ले सात हजार ईसा पूर्व के हावय। लगभग नौ हजार सात सौईसा पूर्व, चतुर्धातुक के यंगर ड्रायस ठंडा चरण के बाद बर्फ के पीछे हटना, प्रागैतिहासिक आयरलैंड के शुरुआत के संकेत देत हावय।